Budaya Iran na dikenal sebagai Persia adalah suatu yang paling kaya no beragam nai daebafak ka mencerminkan sejarah panjang no pengaruh berbagai peradaban.